Ty karaza fitaova ty karaza fitaova fiketreha hany antrano ao: valany aloha voalohany. Valany ampiasà lafa miketriky vary, miketriky balahazo, miketriky tsako. Bakeo lapoaly, lapoaly lafa hanendinendy raha. Ohatsy hoe hanendy fia, hanendy hena, hanao raha. Zay ty raha hitako ampiasà antrano ao lafa miketriky.